لا والله أنا بتقدم مائتين سنة ألف سنة بتقدم يعني خل نخلص يعني خلاص الواحد تملل من العيشة استغفر الله ايه أبغى أشوف شلون بيصير المستقبل أشوف طبعا أحفادي أشوف الأوادم المعيشة شلون هاي بعد إذا ما قامت القيامة بعد